Min kam, mi ɗuuɗa ñaamugo to ñaamirdu, amma baññe kam nde gootel(one) mi ñaamata. Dembo ɓe restaurant ɗam ɓurɗum, kañjum wani Cikiripublik e Mr. Bix, kañjum mi ɓuri yiɗgo.